Padara nda win da dunaya səwa nə wa sər shishi ingə ngə nga a da go vd ra ga la. a dpuchi ndo mai go la. a da nyi wa amma ma ivur wur da nghe maga bə kdinda ngam mə sə na gwa adi dwui ngə də ndiya mai kb nda ya ndo uya sərsum gə nda wu kai mablang ma mag njirawawa, a o na ma ngə la. a nyi bə na mablang mbudla nda ra əouchi nyi bə na mablang ndo na mablan nda kəra ja a wurdi ngam ndə nyi njiri dnda mbablang ada njo mai ə puchi wa mablang kəl ndara ə vui njo mai mablang ada njo lugərə njo bə na ndə wa na ja gwa. adi mada o main a njo mai da njo lugərə njo bə nan de wa na ja gwa, ad mada o main njo ma da njo bə na ndə wa nan ja gwaadi mai da njo bə na vi chamdu wa kəl ma vi gegerə kəl ma kutla da kəl ma vuu da njo mai nyi tsa, aga ada njo bə na madawa wan jo mai nyi tsa. aga ada njo bə na madawa njo mao nyo gagra diya cho kə iiuuran səna abiya da ndo biya ki gware sərsum t puchi wa kəl ndara əuui ngam alenya nji na ma. a wi fafagə əvui ngə kərodnda ndiya la, a sar a lyada ndo lasu gagadi ma vui uur nda n anjan lyado dzuggwa la, a stun do kə gwa, a sərsum. Adə vi pam pam pam pam ndo mai ngə nda nan ja gwadi o huda alenya sərshihsi inga ən guda makər ngd nji na nyi zdndi na ada ndo mai dpachi wa ada ndo mər sə ngə əpəchi wa kə l adara baliggal əuui nyab da nyi sərshishi na nan da da ndo mai puchii wa kəl vui amma ingə, guda makərə nga ina nyi zən di ndo mai ngə nda badigal mai ngə nda ə vui ndo mai ya əngə da nyi ngam o gyakə gyakə nda da ndo mai tpuchi wa ma ja wi kəi fufag ma. a o bəji nda ea shi dədəu ma ea la, a fafag opuschi eo jawa mə nan da fafag o mai əpuchi ngam ko nae a guilisha, a la. a na eo la, a fafagu kəl mma pushi səya tədzu ma puchi səya tədəu go lara fufaga ndo shilli ndo shili gwa, a miya uua dumma dəhə vi na uu adi ko irin wur kada ko irin nimi wur fuma ana alenya aeu pam pam pam nan do gwa’a miya uiu aga səma.

Ngam mə sə na gwa’adə alenyi nji alenyi njirawawa. a a nə nyi ənda ma. a shatili lachi ndo la. a sə u puchi wa kəl ndara avui damala dvui agə lya nja ndiya la. a stun jo mai nyi njo lara dəhə sə na o da o gyakə gya nyi dəhə sərshi shi əngə ngə ngə sər shishi ingə inda nanda ndə ndiya zintbiya gyakəgya nge nda mənakə bəla uvui ngə ndo ndiya gya mastkə ndo ngadə ma dza upəchi ngam upuchi celenya səu o damanda o gyakəgyakə nda amma əuvi a da ndo bə na alenya dammuwa gagadi a gyake,